<hesitation> Za zen̈y tsy mahita folera mitovy kolera amin'ny araikiaraiky amin'ny arikansiely àby io e tsy mahita zah. Tsy haiko za baka tsy de mahay an̈arana folera àby io zen̈y tsy ahaizako izy zen̈y.